E yìwìà dìì mɛ̀ lɛɛ̀, kiàŋ mìŋ naŋ kòmò. Yèye miɔ̀ŋ wo dèda miɔ̀ŋ naim kià kòmò. Dèda miɔ̀ŋ naŋ fɔ̀. Mìŋ yaà wa kɔ̀ɔ̀yɛ̀ gbèè fɛi, miŋ gò kpɛɛyɛ̀, yèè mìŋ naàŋ tɔ̀ɔ̀tù aŋ jɔ̀à kòmaŋ, mìŋ kuwa jɔ̀ȧ tiinàŋ, aŋ jɔ̀à tiinàŋ ììm kuwa, nyiŋ nàŋ yaȧim naȧŋ gòlò. Wo yèye miɔ̀ŋ naim wa gbòò kɔɔ wààŋ kɔ̀à muŋ gbeè fɛi mìàŋ kpele, manaŋ ka kòmàŋ aŋ jɔ̀à, aŋ jɔ̀à nyaŋ sààmɛ lɛɛ̀ sùà, miàŋ nàŋ yaà wo yèyeɔ̀ wo dèdaà weèiŋ